Ya'á kalanchí un ti'á uvee, telakenchí ya'á yichi, akenchí ajo, lakenchi chinakin, telakenchi yuu ndantuvento yena kalanchite chikoto chikontochí najina ká'a lakanyanchí, telate xhikonchí te nakenchi nuu lakalanchí, nuu kana lanchi ti'á uveena lakalanchi yuuchi ajo xhinakin chitejon nduchí na telate nalakuix lonchí tekachin chinta'á xhichi chikonchi tuku telakenchi texhinate la kuixlo iyuu telate la kenchi lita na'a tela nani litanteyuu nuñuu xu'a.